Tukyë arroz mëdyëbë du'u ya to'okëp je'e po'opë y juëch nyajkëy kuch po'op nuk xëdojpë on nyaj kudëm mëdë cebolla po'op nya xodotyë y jadun je'e xëjk nyaj mëjk ka'a nyaj mëjk nyaj jëmyëdatyë a tokatyë muk adyumbët ko'o bi'i mukëo tyam achyud myaj kujosëp t'saps jedun nëkx kyojyë tyam je'e kon mey mëdë anchyuxkë y mëd cebolla jadun myaj kumëwëp je'e dun nëkx t'saps kyojyëm o chile guajillo muk yaj kumëbëp.